i Nigeria io moa zay da anisan'nymana toetrandro moramorandava avao koa fe maha soa azy da tena azo lazay hoe aa mitovy avao ny temperature mandry ny tao tsy miova miova zany manodidinan eo amin'ny veint six degré cericus eo